Anisan'ny singa fototra hita anatin'ny fiara anankiray: ny jirony an, dia ny familiana an, ny fitaratra, ny klakson, ny seza fipetrahana, ny motera, ny fivoahan'ny setroka dia ny kodiarana efatra.